ادا قدرت نكون حوتة فـ في نهار، نخيّر نكون الحوت الأزرق خاطش كبير، يقدر يوصل الـ الأعماق المحيط. تسمالا يسافر. او هو يقدر يعوم في المحيطات، تسمالا ما يقعدش في بلاصة وحدة يسافر من محيط لمحيط. <hesitation> او أصـ و معمّر. هو كـ <hesitation> سمكة معمّرة.